Haiko magnano randra. Zaho koa mahetiky magnano ninahy sady mahetiky magnano randra olo marigny zahay. Tegna tiako e magnano randra. Raha haiko fôgna eky.